<noise> Ny fomba handaminako fampirimaana entana feno mibosesika dia voalohany indrindra avoaka avokoa aloha ireo entana izay mibosesika mifangaro ao anatin'ny fampirimana entana, faharoa manarakarak'izay atokako ireo entana mitovy dia havaloko tsara dia antsofiko aloha izy ireny, farany kosa ny ireo entana izay samy hafa ampiarahako, de mety misy filaminana ary mety homby ao daholo zay.